Oy! Niasa mafy anie anao zany tato ho ato e, karaha lasa be mony be si tarehinao sady lasa karaha tonga de mintina tampoka zany si anao sady tonga de karaha nahia e de lasa karahq malazolazo, malemilemy. Oy! Mafy ne raha mahazo andreo amin'ny asandreo io e fa miezaha mi karaha an'io miezaka mihinan-kanina tsara mbana rano fa mivadika mivadika raha aminao io e.